Pues de lo que kiajay ra'et de kauk nganaung de napu color ninyijil es jay latsau lo que dios juy ndu'uey ndun'eiñ mi'ia jay juy ndubu ndu'uey re pikie nanjot re stikiuang rinyijil mi'ia re nguang mi'ia nijiañ rinyijil jay peuk pu l'eje porque par rapu pus lembu jay manaju'u kua mananu si li mi saria lo que es manjaung saria sania pus es majau par panapu kauk pa napu ninyijil kauk latsau raet de kauk nganaung porque kiajay jay kujuy lo que es jay pu jay chi nimiau ya si limi kujuy maiñ limi kute limi ne ngukuang peuk kua malangau porque mi'ia es ninyijil napu ngukuang porque se ma'u pus kujuy nip manamey peuk kua manakeje kusuot y mi'ia kauk rapu lapajau bien majau rapu color ninyijil y pakauk pus lembu jay peuk pu l'eje latsau jay bien tajeung porque de napu se jay kauk lapajau de mi'ia napu ninyijil pues es de kunji jay ndu'uey kumbes nijiañ rinyijil re stikiuang y maiñ ya limi ne stikiuang pa mananaung ne chikil ne bareik se kua lumey ngumai pues ya lem pa juy ya nipep pa kua manaju nataung xixi mas porque rapu ya es kichꞌijiñ pa rajuik se li ba'aik rajuik maiñ pa rajuik ya es jay pa kauk tatsam majau par kua se lumey nguma'ai de napu color ninyijil pus kauk latsa'au es pu bakja porqu rapu mi'ia es jay majau. Y pa kauk pus tajeung porque lapajau lo que juy se xiki mejeu kutau kunju juy kua bupe'ep y bane y ju ndubu de napu ninyijil pues de pu nguang de pu stikiuang pu ndung jay kua batu'u y de lo que mi'ia jay let tsema se lju'u saria lapay pus rapu lembu lemy porque ya re pikie n'ia nejeiñ kutau kunju pues lembu dios ya lun'eiñ y kijots lijiañ kua lamajau se jay lu'uey rama mes ylijiañ rapu stikiuang rinyijil pa kauk es rapu re tu'uey nubajau de napu color.